मोइ जितिय बहरर् फ्रेन्छ्वर्द् जाम्, करन् तेतिय अमर् इन्दियर् अरो इन्दियर् बहरर् जवदु बोध् दिफ्फेरेन्चे तारे। जेनै धरनक् अमर् इन्दियत् अधर् घत्, पन् घत्, थुकर् घत्, जेनै धरनक् किस्मन् धगमन्सेरि कम् होइ जै। जेनै धरनक् भोम्बय् जवदु कोले अमर् अधर् घत् खन् नोर्मल्ल्य् कमोद् होइ। तिक् तेनेके फ्रन्चेअन्स्वर् कोले हेलो बहर् फ्रोन्त् चोउन्त्र्य् होइ। तेतिय हिओत हि, पोथम् जवद गत मै पस्स्पोर्त् ओफ्फिचेर् ज बोल गिव। पस्स्पोर्त् ओफ्फिचेर् जै मुर् पस्स्पोर्त् बन बोल गिव। बनै फुले मै थत् चोर्रेच्तिओन् गोइ बोल गिव, दसुर् म पाम्ने नहि, थ पोल गिव। तत रे-अप्प्रोअछ् ज म तिकेत् रोबे बस्त गोरि बोल भै, तिकेत् असे न नहि। तेतिय पाम्ने न नहि, म केनेके जाम्, केनेके न जाम्, पोसक् किमन् जब, कितेय पाम्। कितेय न पाम्, स्वब् किन्ते अर्रन्गेमेन्त् कोइल बोल गिव। गोदिके तेरे अगते मै, पोथम् पस्स्पोर्त् ओफ्फिचेर् जै तिक् कोएल बोल, पस्स्पोर्त् ओफ्फिचेर् ज पस्स्पोर्त्। किमन् त हे होल बोल, हे तो तोयल कोएल बोल, दसुर् ऐर्पोर्त् और् जाम्। ऐर्पोर्त् और् पस्स्पोर्त् हेरे मै तिकेत् कतिम्, दसुर् तिकेत् रोबे नुकर्ने अमि फ्लिघ्त् और् उथम्। फ्लिघ्त् और् बर फ्रन्चेअन्स्वर् जाम्। से ज्वर् अगते मै केनेके फ्रन्चेअन्स्वर् जै कि कोरेम्, किनो परेम्। हे तो बि बस्त मै ज्वर् अगते प्लन्निन्ग् करत उसिर्। करन् त उसिनगि जगत् जवदु, पनगि उसिनगि न पाम् दित दिक्त न हौक्, हे गोदिके मै। फ्रन्चेअन्स्वर् जगत् मोइ दोचुमेन्तर्य् कील करेल, अतो उसिर्।